Olandi tun a tun nɛ ba'a ninɛ ba da hanucua pɛnu,o ma wo naforoso ro,a obɛ a naforo so, lo a naso, ba 'a ninɛ ba da hanucua pɛnu matete, donk bun miba canu yɛrɛ.